في الحقيقة الإثنين مهمين، السعادة الشحصية تعطيك الطاقة الإيجابية عشان تقدر تساهم في المجتمع بشكل أفضل، لكن في نفس الوقت المساهمة في المجتمعات تعطيك إحساس بالإنجاز والهدف، تخليك جزء من شيء أكبر، لما تساهم في تحسين حياة الآخرين، هذا ينعكس على سعادتك الشخصية، يعني السعادة والمساهمة مكملين لبعضهم كل واحد فيهم يعزز الثاني.